Mido mari pade watugo ha kosde guda sappo, Kifneje watugo ha hore guda didi be daarode watugo ha gite bo mido mari guda tati.